To ghǝzǝ ra ɗa magha nanǝ nghiwvungha khǝ vǝzhina wsu makhalaghǝ nǝmbwa ka to ma khǝ vǝlǝ na khǝvǝlara na hya tsutsuiu khǝ vǝlara na kha dǝdi wsa zǝmi nǝnja zǝmi to ma nontǝ daba ighǝ ma na ghǝzi ne mbwu ra ka nǝ mǝdlodlǝgha kimbǝ gugla ghuma konwdzuli to kha mǝdlodlǝgha ma gha taɓa nǝ ghǝnji nǝnja tsutsu khɨ vǝzhu wato se khǝ vǝlǝ na sari nja sari dǝdi nange wsa zǝme ma nja kum mangoro nja mpwuri nja kum ko nama mbǝ ya fwarǝ nja kumani nja mpwuri khǝvǝlara na zǝmi kha njǝ nnange ma to ghǝzi mbwagulǝ wsa rǝya shǝri na to ˈyaˈyal khi sa anan wa wgǝglachachan shi ma mi tsu gha hǝ vǝlǝ na wato wa kha sǝsari mbǝ gho mi wa wsu shǝ narǝ mbwa mǝli tara ko shinƙafa ko ha ko mihi ko nama na khǝvǝlara na fǝntǝkghǝ kap dzǝmbǝ gho khi nikha mfwuni nǝ kha rǝ zǝmi anjima lokacha wa wsa kwantwa wguwguvi ghǝzǝ ne kha zǝmi wato khe vǝli na fǝntǝghi ka mban sarǝ nekha ɗa khǝ vǝzhi kam amma ma yawancha zǝna khǝvǝli nikha ˈfi don ma khǝvǝzhi na kwa gho khi na ndza khǝvǝzhi khi